Bon sikkoro yo huunde non aaweteende. So a ƴeewi, kane a sikr ootiloo masiŋaaji mbaytitta ɗun sikkoro. <hesitation> Isinŋaaji jonkaa ngoodi. Jonkaa <hesitation> sifaaji kuurɗi ka ngoni hen faa ɗun moƴƴinee.